Nolonio lunxhi yixhi jalio jonononchí, xhinio kalaniunchí livii ñoo xhitata naté, ye'e xhikonrer hú xhiná nió xhiko xhixló jalo'o xu'u, xhinió xhiko xhiko exnió lakenchí, takayuku yuku nalio lakenxhi, xhindede laxo lolokó xhina'a lanió ka <hesitation> nchi, itunanió kuxló ñalatye lió ja'á kux <hesitation> tunán kajamina xhí ñatuja xhiná neuka já naichó kucho tuku c <hesitation> nió naken taka lolonioja nono yerrero, na'a luluja ni'ó nakuxhino na'á.